Ñiiwa aa ɓooyii de ɗun ley peru njiymi ba. tawii minem peru amen oo wanaa peru kewɗo hannde hannde daabaaji ladde. <hesitation> ñiibi saatu e saatu njiyammi ɗum.